والله الأثنين مضرين يعني، بيتزا ولا ايس كريم الأثنين ما موب مفيدين. مو هذي الشغلات اللي نختار بينها تخيرونا بين أساسيات الحياة وشيء فعلي إيه تمام بنختار لكن بيتزا، ايس كريم، مدري شو؟ هذي الشغلات تفاهيات ما إلها داعي، مرة مضرة وما إلها داعي.